Kalaro no buk mengen ta kag to, sa no uli abis ania si kag to. A teneivauk no tapangun, taun no tapangun teneivauk no <noise> tapangun asukang ta no nana, na no nas a sa na abis ia teneivauk. Na <noise> taun no rot, no tapangun tenei vauk, man a metelu ko roron, no tapangun velai vingag ko togon a luai, na no malangas ta na abis a sa <noise> mete takaman. Na taun a mete takaman parik ka roron, mang ke taun parik na angkuai si na tapangun a na sinong ananap, na pasal si agusa ni sa, si vil aro ni kag mete takaman. Kantanem kag inatus kila laba, manganu kolo osongon na mang ke vap <hesitation> mang palpal iria kilo laba sikei si kakag lak ta to asukang ta nana no, no kinlei lak ta kakag ta abis asukang ta nana si bil aro mete takaman. Taun a mete takaman ko roron na <noise> tapangun no abis kag abis asukang ta nana. Na teneias taun no <noise> pa ago <noise> no nas a sa na abis aliu ia tung teneingelik. Val lenginang nata mengen, taun no togon a roron ang kapo ago mete takaman, na ri bil aungos kio tapunuk mete <noise> takaman kag to si sikei a taun no nasai nia asukang ta ko roron luai. Na abis asukang ia val <hesitation> ko togon a roron mete takaman. Si taun man ko kovek i roron mete takaman na <hesitation> agusa na atokngai luai ta <hesitation> si sikei a teneias ang na gule na mang sikei a bil voiang na vil atapunuk ia ta mete takaman ka roron asukang ta nau a nana. Parik na angkuai si na to palau o na sinong palau mete takaman, le ni na rot na mas itoitonai ni ke bil ke. Mang ke taun na angkuai si na rot emung luai using <noise> man parik na atapunuk aro na mete takaman, kag sinsinong mete takaman parik ka roron na angkuai si na <hesitation> tauke na na tauke si ke bil aungos kan roron le na nala pasal si rot. Man parik ka roron a mete takaman, na mas vil aro ni mete takaman, na gule na ri bil aungos na kian serei, Na taung ang kian serei si roron a mete takaman, kala roron na angkuai si nala rot sumasuma teneingelik. Man parik ka roron parik na angkuai si na rot sumasuma tung si ke bil aungos kanla roron na nala rot, nala angkuai si na rot. Asukang ta nau no nana ko kakag ta to i mete takaman, na kag to i tauke ni mete kag takaman kapa asukang. Si mang keve nana nopo arai niria asukange ta mang ke taun parik kia luk kari ke mete takaman asukang ta ko ainoai i bil si kari to, kipa angkuai si ki tapangun galsai mete kari ke lu na parik kia togon aisog luai si kari ke inatus. Kakag ta inatus kilo inatus laba, kila keve nat laba, no togon kag sikei a kavulik kala laba, sikei lak kag tun aniria na kag ararai niria ta kio ke natlik lak. Kipa ago lak neite kag ta sausaupai na nau no togon abis lak singiria, tung si kinla osongon na nala kovek i abis singiria. Ko kakag vang kana ta to si sikei a taun kapo asangke, man a mete takaman ko roron Na sinong ananap aro na, na abis a mang ke abis. Na man a mete takaman parik ka roron, na parik na vil aro na mete takaman tung tenei ngelik luai, parik na angkuai si na rot sumasuma tung si mete takaman ka roron. Au nan vil aro na mete takaman nala arai nia ta kala roron, na pasal ta rot. Napa aina agusa, napa angkuai si na vil a mang ke bil si vil asereai ni kapkap si <hesitation> vil aro ni sinsinong mete lu, kalaro.